Akoho ndreka dia mahafantatra an'ny tompony. Sy indrindra moko fa le olona magnome hanina ananjy isanandro isanandro dia iny tonga dia tadidiny be sy ary io aza nade dila lavitra be karakory dia mafantatra mody aminy tany nipetrahany fogna.